Mu utz ri'njeel ri alo'n ri altom xkib'itijnooq. utz si k'o rsu'kiil k'uuk' kum njeel xtb'antaj qmal njel xtq'aax puq wi', chemo chi ri chaak qaaj, mu xtka'jpoom si k'o wa'chi'reelb'aal qmaal chemo xkoj itijnaq taq ri nmaq tinmit, taq nmaq tiijneem utz ke'loq utz tb'antaj qmal, xtnjeel qaqchee xtiqb'iij ri qal xtb'antaj qmal kb'antjik no'j tiqka'jpoom chin xkuj to'wiik, chu rtojik ri che ri xtchkun chqe, chi rloq'iik riq wooy, i rloq'iik che ri xki chkuns, che xki'chuknik chqe wa'chi'xkuj eek tiijneel no'j si qaqchee uchel uzt ri'xkuj k'oob'chjaay xtiq tijuuk chemo xtmoltaj ri pooq qmal chemo xkuj ch'keq poq chemo xkuj k'iyik cheri qaaj xkuj k'ob'chjaay nu'j xkuj eek taq nmaq tiijneem xuqke qax tiqka'yij qal, qa utz ri'utz are ri qa utz kxtb'antaj qmal qaqche che xtchkun chqe qaqche wachi'xtiqqelb'ej mu qaqchee k'uk'riq diosil chemo xkuj ktoo'chemo xtijtaj qmaal, i wachi'xkuj eek ptiij neem si qaqchee quuk'uche'xtiq xtiqk'ub'a qk'u'x ki xkuj kix kuj k'oob'chjaay.